Ha ya tu ki allei napa kukandeke makale milik na jolo ke makale masumbajang masumbajang mapatopo wae, kupatamai kopi silo olang surato dimuali. Minum kopi kande beppa tama tangallo alabara to patama jo pancing bisai mani di patanai wae mapaccing patamai rice cooker kampai mi to mannasumo anjai nala bete dikulkas. Kualai letoi-leto jolo maneku kugoreng sudah kugoreng to garagai gammi gammina ala pase lambace bawang korentama maneku kucobe palenaknami meja kumande. Eke bongi sidua bangsiato malena alabarra pusaetu abarra mani manjo caka ano tama kulkas apa bisa di kande maniantu ku jama tu suru manjadi aseng tu tambaimi me keluarga kumande. mande to cado cadomo salieng garagai kopi teraka matela tole tole pacandu sole mola patua nau marasa.